نحب نكون فنان كوميدي؛ السبب إن الضحك -يقد- يقدر يخفف من هموم الناس، ويجعل حياتهم أسهل، الكوميديا بتقدر توصل رسائل <noise> قوية بطريقة مرحة، وتخلي الناس ينسوا المشاكل لفترة، الرقص حلو برضو، لكن الكوميديا عندها تأثير أكبر في تحسين المزاج، ومساعدة الناس.